हाँ मैंने कहा जरहा मखन तेलने वार खाने बनाने वारू। लागे जिससे कि तेरें स्वाद भी आई जाए। चेवारत लागे ने <hesitation> उलन भीज वारू बन जाए। तेरें आसानी भी होई जाए बनाने ने। चूलन वार्त भी लागे ने <hesitation> अपने आजे या। क्या बलाओ ये चिकन लू भी खाने बनाने वारू लागे भी। ने तीना काजे खानें भी वारू रोहे।